Dok ntɨ kɨt ko nyɨ cɨn ko yɨl funu nyɨ rit ɗɨ mwa gyɨ dung-dung. Ngò gak, ɓe gomnati kɨt ko nyɨ ɗir yɨar mwa mùn. Nyɨ jɨ kɨ makarantu mwa mùn. Nyɨ jɨ kɨ tetelin arziki, ko nyɨ lap lafiya kɨ nkarng kɨni mwa. Bi ye gomnati kɨt kɨy cɨn mwa, mwā ɗo ɗa. Pak mwa kòmeye nga pò ni kɨnɨ tè kɨt ko nyɨ cɨn mwa ɗo ne, lokaci kɨ yakuɓu gowon mwa, ɓe mwa cɨn makaranta, bi mwa nang tè, free education. Ko mwa lē ko gurm mwa me makaranta. Mwa pò cɨn free education, ɓe mwa pò cɨn kɨ bi ye mwa nang tè compulsory makaranta. Wato makaranta tong dole ko kowe nyɨ cɨnɨ. Ko mwa cɨn a, ko gurm mwa kat ko mwa met makaranta mwa ɗɨ. Bi ye mwa kàt ner kɨ seyer kɨ mwir mwa ye mwa pò cɨn kɨni mwa kɨɓut ɗɨ, ɓe mwa lē ko mu cɨn makaranta kɨ mwa ɗɨ. Ɗang ka lòlok nyi, ɓe mbìle kɨ jɨ yàk mun, ko gomnati lēke kɨ bi a ɗa mwa ka zaka. Gha kɨ shal ka lòklok nyɨ ka, ɓe ghà cɨn makaranta ka. Makaranta ye dòk, Nyɨ mbìzumɨ, ɓe ka lòlok nyi ɓe kɨ bar se ngò shal ɗang cɨn. Dok ɓɨ ɗa mwa kɨɓut ɗi, ɓe gomnati cɨn ka. Kum pò lɨ kɨnɨ ttè, rit kɨni, ɓe gomnati meyer kɨ hankali kɨni ka cɨn kɨ bi a ɗa mwa ɗɨ. Pak bi mwa, kòmèyè u ni ya kamata kɨy cɨn mwa, ɗo me sɨt kɨ talafin mwuir, nè dòk nè gomnati po eng kɨ shal lok-lok, ko rage kɨ wahala. Ɓè lòkaci mu ni gomnati jɨ sɨt, ɓe mu ni teni shal kɨni ye pò kàt kɨnɨ ner kɨ mbì cɨn-cɨn ɗa mwa, ɓe mwa lēp yiar mùn yè susey ka. Ko wahala jɨ te susey. Mun ner kɨ wahala ka lòlok nyɨ. Bi mwa gàm. Mbìse mwa gam ɓang. Ko mun pò tòng nyi, ɓe mu pò jɨ dadi kɨ wàlwala ko ndòk nti ka. Mpɨ̀ ɗa ɗak-a ɓe gomnati meye lap pi ɗa mwa sosai ko nyɨ cɨn. Mpì ye duk bi ye kùnshe kɨ asibitai mwa, wàto lɨyin mwa ɗo ɗa. in kɨ ar ɗa mwa ɓe, kɨt ko gomnati nyɨ mayar kɨ hankali kɨni gyi sòsey. Pet kɨ kòmèye mu ni pak program mwa, ko mbì cɨn-cɨn kɨ gomnati mwa kɨ rit kɨ nyi, ɓe meye mwa daɗa kɨ cɨn kɨnɨ, kò mù ni teni mu kàt wàlwala nɗin kɨ yɨl funu, mpì ye mu kasa kɨ cɨn kɨ pak bi mwa mùn dung-dung komeye ɗom ɓe nga li mwa ɗɨ. Especially liyin mwa. Mu me liyin mwa ɓe gha eng shall wak-wak, kaɗang a ka, ɓe gurm fa mut gak. To, mu te me ye rit, ɓe gomnati me ye lap, ko nyɨ meyer kɨ hankali kɨni ka pi ɗa mwa mùn. Makarantu mwa, ɓe mwa lē ko jemat mwa, mun arewa mu pò bùkata teni me ye mwa cɨn free education. Wato makaranta, mat mwa mwà cɨn makaranta mbìzum. <noise> So that ko nyɨ pɨn <hesitation> marmari mat mwa ko mwa cɨnɨ mpì bè kɨ ɓwinɨ. Mpì mat mwa bē ɓwin dung-dung. Shawra fana kòmèye ko nga lɨ kɨ gomnati, kuma nga ni teni bi ye gomnati ya kamata ko nyɨ cɨn ner kɨ ràyuwa kò ko nyɨ ɗir mun talakawa mwa ɗo ɗa. Ɗang kaɗang mwa cɨn bɨ ɗa mwa ka, ɓe mun karan kàt tòng zum ka. Mpì ye ngana leng teni bɨ ɗa mwa nyi ɗò pò lē kɨnɨ ko tòng zum jɨ ka. Mpì ye a lɨ teni a cɨn bɨ ɗa ngurm mwa ɗang ɗɨder ɗang gha be gha cɨn ka, ɓe dole ko hankali kɨ gurm mwa yà tashi. Gurm mwa mwā yal ɓe mwa lap teni gha cɨn mwa dey-dey ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe rit kɨni, ɓe me ye gomnati meyer kɨ hankali kɨni kake kɨ cɨn kɨ kèn bi a ɗa mwa, ɓe kɨ cɨn amfani mùn sòsey.